أفضل تكون عندي القدرة إني أتحكم في الطقس لإنها يعني بتعطيني القوة عشان أغير البيئة من حولي ،واجدر أساعد إني أخفف الكوارث الطبيعية أو إني أخلق أجواء حج تجميع الناس القوة البدنية يعني الخارقة رائعة ،بس اني أتحكم في الطقس بيفتحلي مجالات أوسع عشان اساعد وأبدع ،بينما القوة البدنية لا ما راح تفتحلي هذي المجالات.